Nii murukomo ong o'kongung mononana ong hari, guava, impa popo impa noiko uwa rambutan, laulau impa ongko koiso purupuru ngung ko noi monoruhnara ong ko ngung desert rose ngung, ong ko noi uwa snake plant, impa ongko frangipani, aloe vera, impa noi ong ko taro plant, impa toilet bras, impa noi ko uwah? ong koiso o'ko ong hara ngung, hara ko noi monohnana, impa muli ko noi, impa ong <hesitation> ko laulau honna. Ong uwa ya tongupe nong? Pang doroi ya, panng doroi ya impa nonie ko noi. Nonie ko noi monohnana.